Misy e kigniny, agnaragn'hazo zay, misy e bois de rose, misy e zakarandà; misy e palissandre, misy gny e <hesitation> hazo ala, da <hesitation> izy moa koa raha anotania akoa za zany izy io da sy de haintena avao fa raha ohatra ka s'anontania da fantatena aby avao hoe ty aby e karazany. <noise>